Iwatiwe mma- ma mwana chi- sibola sibola ufi. Kwa sababu kwenye yonsandu, kwenye chikuta kwa yonsu ya pele yelimu ya msingi, nyingi kapati baata faulu aweo kwenye. Aaachimamaye na akakumbukumbu ma wonsuwa ya chita tenge wati wale wa tuala awenga nsiviwala lakini kikimama mapela kulola kujali kukulia baba yao kwahiyo boraa chimama kuliko chi tata.